Yongou maté ni mo kanré déri bantima ni mo souboughi mola déye touma daké sitane bortou wama mo bounikalé ignodiou fé déyine, ibantighi mo soubou mo yongounan fima la koubiyé pour idika régui bodja, thiabma danan mounne danan nimo férimi mo régui sobe ni wama, déye kégne kégnéma ra diongou déye thibma koughanan fima la kobe mi mola yike fo kourou, thioutou danan, mounne dane bélé, bélé mola ka doké mounne dane, bari mintéghima mounne fou bouma go nérine, mintéghima régui férine gouille thiene oh ka rare ma nimo di mola kousimi fo douboune mola yike tigné férine migne, migne ghounne ferine moutoma boudami fo mo bélami mo fé régui roudoughi bé difo moutoma, métighima fou bouma wo nérine. Thiotouma dé mounne ni ma wama wama mo yongouni mi ring, la wourou wourou lé bari fa tigné. délima danan mounne dane bélé fé, délima hanne mo koutoumi nimo léni mola koutoumi fou watima djini ni, mo yongoumi nan a kabama tabmi fa tigné la fénan. Kadjima mounne dane foka douboune dane mola yike bini, fou bini kadjima bini lé, nimo mérami dane warni. Sawa sa djour mi lafa séne ma modi mo kousimi dane mola yike bini. <noise> Batatima mounne dane bé sousoune, batatima ikégné kégné ra mo soube dji ala salama nan, mo soube dji mola déye batatima mola diongounan fima la kobe mi fa tigné gnodiou fa dokéni. Ikiloma mo régui nogoume dji, mo nougoume dji mola yig siyi dérine koulama nro ro nigoma, mo yig siyi, souboughi roudoughi, mola ware ghi ifa tigné, wala fou woure younne béne lé mola yig siyi gouwindjéléghi kouware dji an gouilema ila kourou kig gnodiou yama déyine la ifa tigné. Kipma nimo roudoughi mola boukaghi, souboughi sintane ware diongou a koliyade ma rike fa tigné.